द द्जुन्ग बेसेन्गुस द्जग्र मुअ मुन् फिवे इन्ग्रेदिएन्त् लनने, मुन्ब बेसत् लनने द्जुन्ग मा प्रए बनने। द मोछ सन्द्विछ् बनने थन्ग्ब द्जेरे द्जुन्ग ब्रेअद् लनन्गन्, <hesitation> छीसे लनन्गन्, गजोर्, पियस्, युहुर्बैदि दव्दोइ लनने द्जुन्ग बनने हयु। द द्जेरे ब्रेअद् क द्जुन्ग हन लगन् मोज मे हन लननेवु नौ, दव्दोइ क द्जुन्ग <hesitation> दव्दोइ क द्जुन्ग बहए तवहु गुदुन्ग् खलम् नने, तव् हन ने, बहए हब्बल् खलम् नलगन्। कम्पय बिऔ, <hesitation> ब्रेअद् कब बिऔ बहए गुदुन्ग् खलम् नलगन्। कम्पय बेने फ्रए, ब्रेअद् ने सय द्जुन्ग पियस् ख लनने, द्जुन्ग एग्ग् ख लनने द्जुन्ग, <hesitation> एग्ग् ख लनने द्जुन्ग छीसे ख लनने, छीसे ख लनने, बेने सय द्जुन्ग ब्रेअद् ख लनगन्। द बिदे ने द्जुन्ग एग्ग् सन्द्विछ् बनगन्, पेखो द्जुन्ग मन्बए इन्ग्रेदिएन्त्स् द्जुन्ग बहए बहए लनने, बिदे मेन् त्से मुअ बनने न हिर्जै ख द्जुन्ग बेसेन् कस बहए खलम् नने पन्ने हयर्।